ígbɔké ówó bo bu úwù úwù màa ówó bo nyo ínɛ. Kàɖi bù wa nyo úwuɔwɛ, bàáa tu ìsáfuebíɔwɛ à nàáa ya ìsáfuebí lɔ ígbɔké úni nyì ka àá do náa bu úwùù, à nà yá ígbɔké ɔwɔ nyo nélèe úni à nà tú nyo nélèe kayi ùlùkpɛ èéè, unyowo èéè o tro so à nà tró so awu, tè ú nà bú ka àá do náa zì owù, à nàá zi tròoso nélèe, ú nàá zi wù, ìziwà, kele búá nyòo ìzitã gàké kínì ú ná tɔ̀ɔ̀ sú ìziwà à nàáa bu ú nà bú, so ùlù, unyowo. Ka à ɖòó wu à nàá zi tròo ìziwà ú nàá zi wù tè à nàá yi ìsáfuebí lɔ èyì wè nélèe yá elí ówó bo bu úwù <noise> úni kàɖi kàɖi ìsáfuebí blɛ̀ɛ úwu lɔ ìsáfuebí ɛɖíì, ka à tu nyo nélèe kele ù nàáámíí, kele kaà tu nyo nélée kaà tro ùnààà búù yá awu à nà fía ni káyí úwu lɔ nìsáfuebí ɛɖíì, ìsáfuebí baba ɛɖí yá kíni ká ɖíàlɔ. ìsáfuebí le búá na ɖi íìntà blɛ̀ɛ ínìwà kɔ úwù ɖìigbo kɔ mò bù no àpé lèe, màámi nàáa ɖè, màámi nàáaɖè ka àámi ká wàa ká wàa kà bú úwù sú ìsáfuebí íìntà ú na ɖi blɛ̀ɛ ínìwà.